Nako piso cukur mane kai sinoto dika. Moi ma romanga ciciru, ciciru manege mia si kulu manga kumi, manga utu, manga gogo, manege si kulu la i tebini, kalu nanga gogo, nanga utu, nanga kukumi i tebini nyawa o lega i ofi, nako mia si kulu ua nyawa o lega ino o faja, manege. Nako piso cukur Yang sinoto dika, manege manga si ciru untuk wa akana gauku, gauku popaya manege bisa wa si ciru wa akana o gauku, walu bolo si akana gauku, wortel bolo manege ma piso cukur yang ena ma faedah. Dadi piso cukur mane ka ngano to temo kai sinoto dika, moi wa- wasi si ciciru wasi kulu mia kukumi, mia utu, mia gogo. Sinoto, ciciru yang wa akana gauku, sugmanege.